<hesitation> طبعا التعليم مهم جدا للإنسان ومهم جدا للمجتمع. التعليم دااا أساسي لاي تنمية مستدامة في المجتمع. <hesitation> من اقوى الأدوات اللي تقدر تقلل من نسبة الفقر وتحسن حتى من صحة في أي مجتمع. التعليم برضه بيساعد على النمو الاقتصادي. ليه؟ لانه مفيش مجتمع متقدم الا والتعليم فيه متقدم وناهض فدايما بيساعد في تحفيز الاخلاق والمبادئ والعادات الحسنة. هو وسيلة لكل شيئ جميل ووسيلة للنهضة اي مجتمع مدمر هلاقي فيه التعليم مهدر حقه.